Mi sawaran sobajo am o itta kulol ngam to o wati kulol ha bernde mako o wawata o wada kodume den bo o hebata nasaraku. O tinna bernde mako o ekkita volde ha yeso himbe be de'itaare to o de'itai o hebata nasaraaku.